El hilu dental es emportanti. Pahi que no peru pala igieni bucodental es emportanti porque te quita la praca i los restus de comías que se quean dentri los dientis. Que mos pensamus que col cepillu está peru craru assina es qu'alogu salin caries i se te ponin colorás las enzivas i tamién que te va a salil más caru el dil al dientista. I otra cosa que tamién te quita'l hilu dental es el alientu malu que pueas tenel.